Kuʻi ke kanaka i ka hāmale ma ke kui. Inā hana <noise> ʻoe me ka ikaika puka ke kui i ka lāʻau a hana <noise> hou ke kuʻi ʻana i ka hāmale a laila e puka a paʻa ka ke kui i ka lāʻau.